<hesitation> Mfin ami edi eti usen. Ntak emi ndọhọde ke mfin ami edi eti osen ono inñ. Abasi anam mkpo ono inñ eti eti. Owu ama akama min akamba ọkuk emi me nkanyeneke idirianyin ke nyebo ke usen oro. Ko edi. ote min ofo ke imo iyem. ami nte onyuñ edi didie. eti min di mimo iduk ufọk. Ami ah ah yak itie mi ke anwa. ete ah th. di mimo iduk ufok. Ami ndaha nda nda owu oro nduk ufok. ke. Nnyin ima ikiduk ufọk. e~fahade okuk emi e~kakanamade min. akamba okuk. emi edide mma mbup tutu mte me mkpeka nkekud~e, ikpe. esid nni ete kunam. bed ke ime. ami myuñ bed ke ime. edi ke usen oro owu oro emen okuk oro osuk inñ. eyenam ndohode ke mfin edi eti usen. Ọyọho mkpo iba edi eyin mmi etie ekiid nin. ete mm ke eno imo iboro utim. ke ekuud emo ete yak imo idi iditoño utim. esid enem min eti eti nte ke usen oro edi eti usen ono inñ. Edi usen emi ami ndade. Owu emi idem akabiakde. ami ndisaña ke etu mbin emi ekemende aka ufọk Abasi, nnyin ima iboñ akam tutu. iboñ akam tutu. owu oro odu do ke ufok Abasi nnyin ufok Abasi tutu eyi esien iboñ akam tutu ke akpri ini ami ndikud owu emi mkekemeke idaha ida. adaha ada ẹdighi ikpad ke ison. esi ikpad kied. esi ikpad iba. esi ikpad ita. nte o Abasi amanam eti eti. ke mfin anu edi eti. usen ono inñ. owu emu nkedohode edinam utim ufọk ono inñ. ndin owu oro ama obo okuk adia o. inamke utim oro. ọnyuñ aka itie emi ami me nke diọñọke dioño. Ndiọñoke dioñọ itie oro. mbup mbup mbup mim ete mmimo idioñoke itie edude, Ndin usen kied usen kied. usen oro edide eti usen ono inñ. nsie owu emi ọbiọñọde ete min utim mfo oro ke imo idi ndinam ke emi mmo imakadaha ution oro afina min tutu. enye ke imo idi oro mbak mmo idia idinam utim ino inñ. Nsuk nka isi nkom Abasi nte ke usen oro edi usen ono inñ usen idara. Owu mfan emi nketiede tie nte usen oro. mbeñeke bañe mma nnyuñ nno Abasi nte se ofo amade. eti mkpo eke amade nam no inñ. Nsie owu edi eti eti mma imo imeti ɛe ekenamde ono imo ini emi ekedude ke idaha unạm utim ofo ama anam mkpo ọno imọ. Idan ama abiak imo. imo idighe utim aba. Ndin ofo aka isi esin eyin imo ke utim oro isiehe eyin ino ufep. ke enye ke imo idia emi ndikom fin owu oro edikọm mmo nte o Abasi sọ sọn- o usen edioti usen inyuñ